Helicopter Helicopter ka <hesitation> fala kashodo kir own nan ne عمر owen dawira engifan Helicopter ka <hesitation> ken tangi برضو ken tangi enani ken ademri weko orenga kalin genan owe doge komo ولا nason غير ka owe doge komo ولا nukomo.